طعامي المفضل هو السمك وطبعا هتختلف الاجابه خلال وقت السنه لان فيه وقت في السنه بيبقي السمك مبطرخ فيه فأكيد السمك المبطرخ دا هيبقي احسن حاجه تتاكل في الفتره بتاعته، بعد كدا بقي ممكن يجي كل السمك في نفس المستوي لان السمك كله حلو، واي حاجه بتيجي من ربنا رزق ومنقولش لا علي نعمة ربنا، ربنا يديمها.